La xen júú kiee’ lajy júú e xa re nɇ lajy ta jmí’ lɇ e liira jiama wýy ta jmí’ lɇ köö my xa jmýý a jiá’ ka jï’ ga dxíí la jyn dsa jáaá i ka guó kí ka ñí e jmí’ ka guó’ tá’, ñí jmíí’ re lɇ e ka jmóó, ñí jmí’ re lɇ e ka tⱥ ka dxá tá’ e la jó’ e jia’ kajï’ ga dxíí e la jó’ Katy jmýý ka ty, katý e <hesitation> e ka dxi jä ka dxi gín kä jé ka pó ka tÿ tá’ pero ajiama lɇ la’ re nɇ my lɇ xa jia’ ii e jiama ‘nⱥ’ re po re týra jiama ‘nⱥ’ e edxi kiéna, jiama ‘nⱥ’ e ngy dsira jiama ‘nⱥ’ ki bii ñoo lajy ii e my la xa e la jóó’ e ló dsa kiä’ dsa úú’dsa ta jmí’ e jmóó dsa, la nɇ lɇ re nɇ re fá’ra, la nɇ ‘nɇɇ’ kö dse dsáána e kie’ enɇ.